Este e ñuusa ya chi ini este e jakakoyu isikide ku in balon kayo yuu masa te pelota basquet lool in in vitna ka vitna ni este ni ka kejade ja ka kasikiele este fotbolle suni voli bol, suka ku ji, este ki carrera na ni ja kunu yo te kilometro tres kilometro nasa kuka jinumade ko yuka ku, in ku basqueet bol, in ku fotbol, taka tee kajinu xee ji balon yua a nasaa na tienta metro kua kanikan cha yuka te ya chiva este okuuxini metro kuja ku para basquet bol ya te yua ku ja treinta metro ja ka ka sikide este inka pelota fotbol yua kuu basquet futbol este bolibol carrera ka jinude yukani kuja io maa ñuusa yaá.